لازم كل الناس تشارك في الانتخابات سواء الانتخابات الرئاسية، اتخابات برلمانية، أهم شي تشارك في الانتخابات وتعطي صوتك لأن صوتك أمانة، ممكن يغير أشياء كثيرة في الوطن، ممكن يقوم بتحسين أشياء كثيرة في الوطن، لازم تدلي بصوتك في الانتخابات لأن صاتك أمانة.